Karazan̈a môfo? Môfo zen̈y bakà aminay aty mokary: mokary katakata, mokary vary, mokary mahôgo, mokary saôn̈o, mokary sira, mokary batatà. Mokary briôshy àby àby io koa.